<hesitation> Fomba hananganana vorogna akaniny ndraika de: <hesitation> mandeha izy, izy magnembakembagna ake igny a na sady miaran-kanina izy a de sady mitondra hanina izy misimpona tapatapa karaha zay nitany akeny fantany fa hoe ahavitany tragno de isaky mandeha izy de mitondra, mandeha izy de mitondra, mandeha izy de mira- farany de vita mi akaniny akeo